Laha misy taratasy hafahafa zao tonga ambaravarako i moa zay dafa miankina amiraha anatin'ny taratasy io ao, ataontsika hoe taratasy mi-mampitandrina ategna, taratasy mamapataotsy ategna i la indesiko amin'ny polisy angny ka indesiko amin'ny polisy agny la, i police reo ro manao fikaroha moba azy.